﻿Añeteteko jokua jukurai, mbatitatei yae leche supe, erei jukurai ndipo äpo kua iyapo reta ome jare jukurai ndipo jaereta ipuere vaera mas oyegua sugui, erei kuako mas oñemae <hesitation> mas comercialjaeramo ndipo ipuere ëreijokua jeiva se äpo añetete mbaetitatei lechepe oyemboje